Han lueni cururu nɛmi han ɲuu ɲusin, anɛba wenlo il la, nuvɛle zelande miba pantinre. Donke be nɛwe sɛba bun a pinpiberia ,aahh tomacama ovɛyi ahan pinpinso ha ma woro we ɲan'anmi wɛɛ. Ehh babe yɛrɛ tama vɛɛ fa, vɛnsi kilomɛtere a lɛre, donke don to tomabɛ to wewia miba seɲa, mu ura be zeni lo wusu mana base.